मी कोल्ड क्लायमेट असा थाइसार रावपाक प्रेफर करतालय, कित्याक तार गार्मेन माका सामक्या रवकात जाइना ना तसाच गार्मेन लाईट गेली जाल्यार आणिकात त्रास, आनी कोल्ड क्लायमेट आश्ता ते तुन बारी मझा कित्याक तार ते तुन बारा थंड थंड दिसता सामक्या। चाड थंडी लागत जाल्यार हीटर ना जाल्यार आग सुद्धा घालुंक शकतो म्हुनान कोल्ड क्लायमेट भितर रावंक माझ्या हिशोबान केवाय बारा।